Kua dighi anaam di mi a kaarba miin mo a moogh igey imyaam. riikpo mem di aduleh meeghuu lo ghom. Na amiin, a ghoogh a dighi enaam di ootaany odi kapoon anaam oo kuolo dulhe a/ghoogh ra naanighan. Loor esi idon, pho a we ro sighe ghan ghoogh kuodighinoom ikpoki kurawha iyaar lho ke korighan nyodi, pho ka sighe ghoogh kua seerhe pa otu pho, loor esi di aghoogh ranaani ghan ghala mo alghoogh azumaan ni, izhoon phọ odi ephọghoo-ghoo bo inaani bin iyaar lo etele epe kuretu edu iyaar pho epe pho mee phuur edigh pa izhoon pho odi bin agboogh pho a po pho ma meeteenu obeni ana mo odi onaani. Na amiin mo a ghoogh pho o pọ pho ra naan ni ku na a/ghi a tuumaạn pọ nuulceleghinibin loor a na. Tu tu tu na ra/khi otuman odi bin eḏu iyaar pho epe pho me puur edigh izuhoon phoodi bin odi ma betenu a ḇeni nyina mo odi onneeyhe kuidighi ku a suugh pho edighi enaam di rokoriom gham we bele ro/otu. Enon odo iyaar, mi ko miin enorn odọ enaam di emoogh inyaam eleeny ghoogh. ghoogh pho, esi omopho idi mi a kar amiin ku a kureri mo a'ghoogh pho kue naam di mi alegher, mo emoogh inyaam, epu oye.